باش تطوي السروال ديالك، غادي تحط السروال ، غادي تسرحو، غدي تجمعو على جوج من الوسط ديالو، غدي <hesitation> تطوي الرجلين من لتحت وتجيبهم للفوق حتى يوصل للوسط ديالو، غدي ضغط عليه بديك باش تحيد منو الهوا، وميبقاش منفوخ، من بعد غدي تحطو فين بغيتي تخزنو